Yani reen tun ta gari gubba qubet yani lilla ishin rifes qabdi ak ree kawaidatimu rifes ishia lilla gugurda dum rifes kunen won ishi qarqar yani temperature area suni ama temperature laf suni yani hindorgaa yani hinqar qara. duub reen tun sunif akan yani dib yette ishin bere cholle jirti dubatan bere dandette oolte yani ak dansa tette bila shida yeyote hinqubetti.